So haala metti haladun, ɗundu ñalomaaji ɗi neɗɗo metanooɗi tan warta e hakkille mun, haa fu ƴaɓɓike. Hono haɓeede en, duddeede en, ɗii fuu yo metteeji wakkati e wakkati. Sabii <hesitation> ɓii aadama no potɗaa fu e aduna, dañan nde metteɗaa. Sabi dañan nde ngaɗeɗaa ko weltaa yonki maaɗa.